Beji yẹ ẹbaga ga Agwagune beji yẹ ẹrẹ ẹbaga go Agwagune wa ukem ukem ẹ beji yẹ ẹrẹ ẹbaga ma ga ika beng-beng ye ẹbaga ga Agwugune ẹnẹp ni ẹta beji ipa ga ntak a ẹzẹn ga ipa, emo ara arẹrẹb ga Agwagune, ẹzẹn ja mọ ẹrẹrẹbẹ irẹbẹ iri igara mọ ga egbe ẹrimi warẹ ma udik ẹzẹn yẹ erimi warẹ yẹ isang iji wa nge ẹna ndọd nnẹ beji ayọrọ gang jẹ enep ni ẹta beji ipa ga ọgwu, ga ntak a nam wa ọsọm wa ada arẹ beji yẹ eda nang na ọdọd, ma effa wa ayẹ ẹgọnọ beji yẹ ẹrẹ ẹrimi ni denene dẹnẹnẹ ga ntak nam wa osom ọdọm nni nreme ọdọm jẹ nni nsang yi nji beji yẹ ẹnọng ẹdọp ni ga sood beji nang na abẹ uji ẹnọn ẹrẹ egwagwama ẹssa ni ga sọọd ga ẹgbi nre ga akakẹ ọdọm ga ntak nam wa gwang ẹ ọdọm ẹgọt ngọnọ gwang ọdọm ẹgọt jẹ nni nsang yẹ nreme ọdọm nẹ ẹfimẹ man ere ni ẹkọngo, so nní nji beji yẹ ẹnung ẹdọp ni ga sọọd ga ntak a egbi nnung nwa nkakẹ ọdọm ye erɨrɨm ye ẹkpọkpọri.

Iri iyẹnẹ ma ga, nungọ bẹng-bẹng bẹ arre, jẹ ga ọdọm agagara emo akpe yẹ ukpuga ga ọdọp ewe ere ọdọm ayọ nwe wa ọdọm ọdọp ashi emo akpẹ yẹ ukpuga ga ekọkọri, ewe ẹrẹ ga ake ọrọk ọdọm ayo nwẹ emo ayẹnẹ, mọ arẹ wa ọdọm ẹkokọri wa nwẹ ẹna emo akpe yẹ ukpuga ga ẹkọkọri ẹwẹ ẹrẹ ga akẹ ọrọk ọdọm ayọ nwẹ emo ayẹnẹ mọ arẹ wa ọdọm ẹkọkọri wa nwẹ ẹna emo akpe yẹ ukpuga ga ẹkokori wa nẹ ma beji ma ọdọm ere issẹ ukpuga ma ọdọm kpasuk ẹgọnẹ nang na nọrọ bẹ bi irre jọ iri ireme ọdọm ẹgọt iri isang irẹ si iji ọvẹn ye ẹdọp warẹ ga a sọọd beji erre ga ẹkpọ gẹ ẹkpọ erre jẹ ga ẹkpọ gẹ ẹkpọ eto bẹ ekokogi yẹ ẹnong ẹma yẹ ẹvoi agọm mọ areme ma ọdọm assẹ ma issẹ ga etu agagara nang na abẹ <hesitation> ogi, agwa ogi, ara agọmọ na ogi awa itun yẹ ẹmẹ ẹvoi atun agwa ogi arẹ agọmọ ogi awa igbavɨ yẹ anung atọngọ domo ga ovovum dudu ẹbi ga ujiji yẹ ẹmẹ ẹvoi ashi aji ọvẹn ẹdọdọp nang na abe ẹdagọi nwẹ yẹ ndoro jẹ, nang na abẹ effa, ma ọdọd, mẹ ẹvoi yẹ agọmọ mọ atọngọ igbavɨb or areme ọdọm ọsọm uyẹnẹ yẹ urẹ ọsọm gwọ wa ọsọm ẹkakabi agọnọ ọsọm ẹkakabi jẹ wa ọvẹn yẹ ere yẹ ga ini wa nwẹ ẹna yẹ akabi-o enep yẹ aji beji ga ọvọvum awa ọdọm afẹnẹ aboni aji beji avọngọ anobo ifinang abọni awọbọ ukẹm-ukẹm-o. Ashi agọmọ gari ẹgwogeọp awa ọdọm areme dudu ẹgbẹghẹ beng-beng areme ma hour ifa, itad, inna, afene dọng aboni afa ada gari egwọgwọp agwọp afẹ imi ara ha anonobo ọvẹn yẹ ẹna yẹ jẹ, ọvẹn nge ere yẹ jẹ ga imi ẹrẹ wa beji yẹ ọvẹn yẹ ẹkpẹ ere ẹsang ẹmẹ ẹnyi-o mẹ ẹnyi yẹ oven yẹ ẹnung ẹma itune anọmọ ga sọọd ifinang ma ayene nẹ afa akan abi are odo wa akwo ma inwo ara aji yẹ agọnọ wa ọbak ọdọm yẹ ara anyi neni ma ẹkpo ebeji yẹ ara aji wa nwẹ ere ẹzuga yẹ ọzuk yẹ ẹta nwẹ ere ashi aji akakẹ beji aji ọvẹn yẹ ẹnẹnẹ yẹ awa ọdọm afẹnẹ abọni aji akake beji aji ọvẹn yẹ ẹnẹnẹ yẹ awa o̱dọm aji akakẹ beji avọngọ akake mann anonobo ẹwọ ẹrẹ ma no nẹni ga sọọd ayọ ma ayẹnẹ mọ arẹ ara ana ọvẹn yẹ ẹnẹgẹ yẹ ma ayene mọ nrẹ ara ana ọvẹn ye sọọd ayo ẹsang, ma na asọm ara akon jẹ nọ ma ara awa ọdọm ayọ afẹnẹ ọdọm ẹkakabi awa afẹnẹ ọsọm uyẹnẹ ure akakan ga ntak ara aji beji yẹ ẹssẹ ma, ma ọdọm nwẹ are jẹ ara areme areme ọdọm ekakabi aji beji yẹ ere vugu-vugu bẹng beji ye ema ẹfa eto. Ma ayẹnẹ mo arẹ ọsọm uru uzuga yẹ uzuga or nọ ara azuga nẹni <noise> wa akake ọrọk arre nẹni ga ọzuk so arre neni jẹ ga ọzuk ga ntak beji, ara aji ashi ẹgọnọ aji akake beji, ozuk nwẹ ga sọọd ayọ ama ama ayẹn ya ntak ma ada na ọsọm wu urre ga ọdọm agagara ẹbani emo ayẹnẹ yẹ ga etu arẹ ureme ọdọm ezam jẹ agere gberuk ara ana mọ nan agwa akakẹ mann, agwa akakẹ ọvẹn yẹ ẹssẹ yẹ ga sọọd ye emug esọọd ayọ, esang wa ayẹ ọsse sọọd, wa aye ẹgọnọ ọssẹ ebeji, ọssẹ ọdọm, ẹkpọ ọvẹn bẹ itad ẹrẹ esse ga kọng ama nang ana osom wu urre ga edudu ma uyẹnẹ yẹ urẹ oh wabo ẹna akwọ or inwo uru umia ye ufẹn yẹ ẹda nang ugọnọ urẹ wa nọ neni ma sọọd ayọ ma uyeng ayọ ara amía nẹni ẹkpo ufẹn yẹ ẹda nang ga eyeng ọzeng jẹ iri ina ọvẹn yẹ emung esọọd ayọrọ esang wa ọvẹn yẹ nam nto ga didi nkọngọ ga ẹman ọrọk ẹda abia ni jẹ. <noise>